No'or verde kunja kuu axa representar njaku nuu bandera nacional kana yo'o maxa'a njan yuu kuan kakivi njan ndin ndau njanu uu he cochi aka representar no cochi ninu no'o bandera nacional nuu ni kanuxhika kane yikuan.